De por jemplə bueꞌeltə xc̱hibiani gaoyaꞌaninaꞌ toxay xchibiani, este por ejempl to koons yetmaꞌa este renaldmaꞌ guekenkamawuinlə por jempl nila to burr cheteronlamaꞌa kwemeꞌe patad, masken kagakmali este shiniꞌlaꞌa.